पिपोर, मोउ मखि, भुमुर, कोन्दु, बोरोल्, मोउ, जुनकि पोरुअ, मोकोर, मखि, होरिन्ग्, पोएतसरै, थि, ओखिल, द्जिअ, हमुक्, उइसिन्ग, केसु, बिस, भेकुलि, सेखोर, हुन्पुक, मरोनि, सेलेरुअ, सेल, कुम्जेलुक, ओलिपोक्, कुमोति, गन्धिपुक्, इसिक्, उइसिन्ग, ओजरोलि, जिलि, गगिनि, उइपुक्।